pung meseng, meseng gula aku hang agu hang te- teneng le ru gaku. Pareng'n laku gah pareng ruha, ruha kokor tapi. Poli hitu gah ute'n laku gah teneng laku gah ute saung ndaeng kokor kat's na'a kat ci'e poli hitu gah hang gah. tong leso'n gah hang kole kaku ho gah hang kole ruha agu hang sisa bao gula tetap tapi gah ruha hitu laku gah balek agu tomat. Le wie'n gah hang wie kaku gah biasan kaku eme hang wie gah hang kat wua wua sot eme hang wie gah biasa aku gah hang kat wua jembu eme toe wua wua sot laseng pika one toko wua sio. Leso ho'o bo gah pung hang gula gah hang kat tahu agu tempe balek tomat kole's laku agu teneng le ru agu hang ge. Hang leso bo gah hang manuk agu nio's manuk situ bo, poli hitu gah inung gah es. Hang bao- bao mane gah, hang gaku gah hang kat gorengan, gorengan situ gah bao mane ga aku hang kat gorengan. Gorengan situ kole bo ga weli kat lata pengaru kudut pareng kapi dami le mane bo, sambil ganda ganda kami bo hang gorengan situ agu manga kae daku ata kenal daku one mai kampus bo.